Tsy ara-dalàna ñy mañova ñ'olo araky ñy razany, araky ñy liony, <hesitation> nahaterahany bakañe, liony ñy razany tsy ara-dalàna zay raha zay, satria oloñe mana ñy liline, manany ñy fotorane, ka tsy mety zany iha, mañovany oloñe ho olo hafa, amin'izay lio mandeha añatiny ao zay tsy afaky ovanao zay.